هو، زه کولی شم تاسو ته د نایجریا د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د نایجریا په ډېرو سیمو کې د باراني فصل پیل دی، چې د تودوخې، رطوبت او بارانونو له امله ځانګړی اقلیم لري.